אה, אלפנ קייזיד פאנאס בזאף לאנה קייקרב אלכלוב, קינסב אלאהסאס ישרח לינה אלחד'רות יעיד אזדקריאת ו יכל'ק לוג'ה בלא קלימות, שנו היא אלחياة בלא אלאגניאת אלאנדלוסיה, בלא לוהאת אזזלי'ג, בלא רוואיה כתבע, אלפנ הוא אללי קיכלי אלקיאן אלבשרי מאיחסבש יבחי ו יצור ו יעבר.